Raha amiko manokana de misy eo amin'ny eninjato mahery eo ny isan'ny fiteny isan-karazany misy eto amin'izao tontolo izao, raisiko ohatra fotsiny izao ao amin'ny kaontinanta Afrika de efa maro karazana ny fiteny misy ao.